Agnao niany ka raha tsy nivôlambôlagna ,nisy raha nampaignigna agnao mo sa, nisy raha tsy nety nataoko sa igny agnao ka raha itako tsy à l'aise.